Ma mua o ka noʻonoʻo ʻana i ka moʻohelu kālā e pono ana ʻoe e kūkākūkā me kāu kane inā he wahine ʻoe a i ʻole i kāu wahine inā he kāne ʻoe. ʻEhia kālā i loaʻa ma waena o nā mea ʻelua a pēlā e maopopo ai i ka nui o ke kālā i hiki ke hoʻolilo no kēia male.